Laataade sientifist ɗun ɓurani kan. Sabi ɗun ne a tawan a laatiima jannguɗo sanne a jon anndal. <hesitation> jon anndal tan waawi laataade taykotooɗo kulle ɗee faa faama ɗun sanne. A tawan kulle aduna ɗee, no nanngirɗaa ɗe nii, <hesitation> aɗe joganii ɗun faamu sanne.